මම ගොඩාක්ම බය සත්තු වර්ගෙ තමයි සර්පයෝ. මොකද ඒගොල්ලෝ දෂ්ට කරන නිසා. සමහර සර්පයෝ දෂ්ට කළාම මරණයට වුනත් පත්වෙන්න පුළුවන් නිසා <hesitation> ඇත්තටම මම ගොඩක් බයයි සර්පයින්ට. ඊට අමතරව මම පුංචි කාලේ ඉදන් මේ වෙනකල්ම ගොඩක් බයයි බල්ලන්ට. සමහර බල්ලෝ ඇඟට පැනලා හපා කන නිසා මට ලොකු බයක් තියෙනවා බල්ලෙක් දකිද්දිම. සමහර බල්ලෝ ආදරේ පෙන්නන්න <hesitation> සෙල්ලම් කරන්න ඇඟට පනිනවනේ. ඒත් මට බල්ලෙක් දකිද්දිම හිතෙන්නෙම <laughs> ඌ මාව පෙරලගෙන හපා කයි කියල. <hesitation> ඒක නම් ඇත්තටම පුදුම බයක්. මම බල්ලෙක් පාරේ ඉන්නවා දැක්කොත් වෙන පාරකින් <laughs> යන්ඩ තමා බලන්නේ. ඒ වගේම මම මීයන්ටත් බයයි. මීයෝ කෑවම ඇඟේ සුදු කබර දානවා කියලා මම අහල තියෙනවා. ඒ නිසා මීයත් මම බය සතුන්ගෙන් එක්කෙනෙක්. එහෙම බැලුවොත් මම ගොඩක්ම බය <hesitation> සර්පයන්ටයි <hesitation> බල්ලන්ටයි <hesitation> මීයන්ටයි.